Kè suna gada wujid ma nga giya sa a ndihi tè gada' zan sa dè kwa'èh djènè' a wujid nènga man mama ntè'skwi ndè nga nhasa skwi ndè ngaya mbèla mbèla a sam nzi mbèla a nduhi tè shkè nkè ngwoshè' ka tsi tsaval ka'tèt skwi ndè kè vata kètsèta nri cèw'cèw' to ntè nwuffè kumba ntè gèd kam kaii zansa kam skwi man a gau sa amba kumba koda n'njun nna ko dan skwi man au gau miya nta a kèdka bi èn ndirdi nduba kagiya bi wujar zan kam èh djènè kumba amwi na sa makwo do sa miy ba èh kèdka kabi' skwi nyèm man ka ssiya ba' èn gwura'a nkusal nkusal mwi masliga n' ntè ntè ndo man ko tè hashèkèd ko skwi vara man t'gèd a ka mpudi ndu ba har man nga sun nzau ndu duniya ntè ngal pa ntè munakwa mp bi ndu ndawa ndaw wardè ka zan sata kaii nhal nènga sata amba bi amba bi sa a gidè zhigilè kam kaii man ndo man zhè hal ntè'tè dè rda vavèd un mpuda pa Nga nzhokwaya ndu ndèv ncèw ɓi nga gokoy ndirdin ndu mbi'nga gwodkoy ambabi ambabi a ndo bi nga ngwusaha ndo bi ndu man a nza vinbi man slaha nga ngecha nga takahya ah nan ntsaka kutcha, <hesitation> nan ntsaka kutcha'ah nan ntseka kushkata ntana ah man dè man mga nwor ndo war zan sa dè kwa sak nènga èn bèsla war zan sa dè kwa maslak nènga èn nkwuiyatsa a war zan sa a'dirda mva zhigil ah nwoya bi man nka mpow dyi aza vunsa nka ntakaha man ndo man aza vunna viya bi sa nka gsè ndèb skwi wa zana heyy nzhingaya sat kam nka kagau kat ntuva nduhi bi dè kwa azivv darajan ndo sa dwo mpana nvu ngaya aka ndela nvungaya kabika kub nka dèm ngwoz amabli kam akasa gi skwi nhwari sa èh mba bi, to man eh nlèw da ndèv ga nyèna ni kam man ndo asa'gwaday katsa èsun shud'gèd bi an ambahyayah èh ganna to nyiba ncigaba shke aman man ndo mana ah gedak wa zan ndèl shungaya nga'ngèrdaidè anga ntsuh kaka va tsun nsa ambu bi ko mpece ngide nkey'nkeye nka nwoya mana nk nfwuda nchived ba zlew adzaka kamba aka slaha mana eh gadana sabi ama mana ncho sa agwaslèm ngide nkye 'nkye ba ko shawara meme ba saikèna gwi skwi nkèna ha ara aisa'sata nte kam an ngwaz buwar waigi satka ko eh sem kad maslak nte kwasuk ba maslak sata ambu da dhumamga amba sum sungaya na ko eh dwo syim skwingde ba. nwa dhumamga nte satka ntel um mbugedga kabi ka nga gui ngowda avan dai, gwod'ngaya gwod'ngaya nte'gadsa kam. Agid nzyi lafiya man giya van kabi kam, man nga nzyi lafiya bi kam, nta slaha mana nta ged gwodngai bi to nga nzan lafiya. koma kwoba'n ntev'gabi a mpotsina ai dow ei gana mwa dumamga ma kwoba zhe sam ngaya de kwa ntakahayan de kwa, skwi kata'kata ko mana azbay kwob djari nenga sai'n a nhelkada avaya skweme ai van me? A gide ngwasha an ntsaval, ntsaval nga n'deu nyiba ai gan musuwa bi nenga ba agai musuwa bi wudurh nengan' nslombwoda eh slaha mana'ai dzudzora, mana gagn <hesitation> nslowbwoda a slaha mana an dzudzorya wudainga nte nza nga dirdyi wudainga bi, balnta wudai'ntenga ba wudai ehn nshwal'nshawal ara ndihi kabi skwi man è ntè nga tsirin ya zhigilè kam zhigilè da ntskwoda baki en nguba an nga deu anga duo nwufè agide'a, chwan bakiya ngwoza an kre ga, eh da dumga agi baki, eh chan ngwaza krga sak makar'skwi mana ahgaya un ntu ndev ga kabi kam eh gad'kadau dubi'eh gada arai zhigile an ntakahaya avasa kabi kam ai nyeba ai gana an nwuffe aran mana aga manai eh nwuffsa'agid nasa ehn ntu ndev gasa mai mana eh vadh'sa eh gad nwa zhigile arai nka nchamai nshaffga dibi dai nshaff ga amama. skwimana ah gaya dhumsata kam ai nyiba nshka ntu nhwari kabi kam, ah ngwozlem n'twiga ava stad n ntwi ga eh dow nwin nenga avasa ai ndwo gan skwi man n'ndev nenga n nwuffa bis kam ah dzunhaii bay eh gada to skwi man èh tsiri ya zhigil en'nta, dalai nasa kafi nta gad nkyi ndura tagadsa kam arai bakiya ga datskav'auda nchew nchew ah tada ai giu mwuffa agide.